إذا كنت باش نمثل شخصيتى بحيوان أعتقد إن نكون زي القط، القط في بعض الأحيان <hesitation> غالبًا ما تكون هادية، فضولية، مستقلة، كيف القط أنا نحب نفكر، ونكتشف -حج- حاجات جديدة، وما نحبش التقييد، أو الإلتزام بشيء ثابت.